आर्थिक विकास के आस्ते जो सरकार अ तिनका महत्वपूर्ण भूमिका अः आर्थिक गतिविधियां अः तिनुक नियन्त्रण करअ तेतूका जो विकास अ तेतू पान्डा बढ़ावा देअ और तेतूके आस्ते योजना बाण सरकार के भी आपडे अलग-अलग काम अ योजना लागू करने सडक बाणने लोगुक उघोग सिकाअणे काम देता और भी बोउतोई।